<hesitation> haya mimi hanu, kwanza mimi mwenye binafsi yangu nicheza mchezo wa kibati kikusanyavyo <hesitation> wa- weziwangu nkawashauri nikawaambia tucheze mkibati kiya jumapili shiyingi efu mbili kiya <hesitation> jumapiyi shiyingi efu mbili zinadikaho ni kiya mtu utashauriana na weziwangu mwisho wa yose sasa twaona mchezo nkawenda <hesitation> wa- wa- wa- wa- wazubaha zubaha, kama wazubaha ibadiyisheni titende kiya siku mtu ahokee kiwa siku zina dawa kiya siku zina dawa, kama zina dawa kiya siku basi tibadiyisheni habayi maana kwa sababu tukieka hivi mpaka wiki mpaka wiki, kati nakibinda hivi yeo hizi shughuli zetu, nkawa kati nakisivyee hawa mazina ni mengi kama ni mengi basi tibadiyishe <hesitation> mfumo ntuhu tipate <hesitation> ku- kukanya kibinda tianze upya, tikabinda nashauri mwezukuu wangu namwamba we mwana kutegulwa awe kaho atati yako na mami yako lakini uonde eneo ugue kiwanja chako, ugue matofali yako, kukabinda aonda heya uonde fundi akuzengee banda dako hata nyumba chumba mbiyi ukae na mkazio na wanao maana <hesitation> wana wa- wa- wakaza wanu wa isasa <hesitation> wanaa dharau wadaha <hesitation> kum- kumdharau mami yako Kwa hiyo nkekaa mpembeni kidogo basi akezaa adaheni, kidogo akeza hada amba apate kusekaseka akini huku kane hamwe enda amdharau mami yakwe, kwa hiyo nakushauri nzenga banda dako nkaendani hanumba haya wankikusikia, namshauri mwanangu namwambia we mwana mimi hanu kintekulwa nteki yako takwazana lakini navumilia mpaka kimivya nawe nawe nawe wamba <hesitation> kisokeani ndaniiye kaya, kakauya kaya usakugosowa kwa hiyo ekaa ahoa, we wanao mpaka wakue kama nda mpate ndima apate, kama na apate ndima ya kuwasomesha <hesitation> a- yinue kae na wanae <hesitation> ka- kaza e- kazi mpaka wanao wakue, na nkweyi nkasikia mwana kansikia mwizukuu kansikia, kumwambia eka yaho keka yuda nimwambie ye naye azenge banda dakwe naye pia anamba ndo anoleze ntakwea, kama nda uzenge azenga uhame aha uwabade wenzio wadodo tati yako na mami yako koweka nkandani, kama nkaeka nkandani basi ne aho, kabinda ndo ushauri wangu mie kishauriwa pia na mzazi wangu aho <hesitation> ka- kategulo huo mwaka sabini na sita nambigwa we mwana tikuoza ukatuyie kwako nyumbani na mumeo namba sawa Nza kutuyia nkituyia kweyi mpaka <hesitation> na- na nagenyeza mwayangu, kwenta genyeza mwayangu ni kama hivyo, haya mwangu na naona wanda kama hivi <hesitation> ne ushauri wangu nkuupata kwa mzazi yangu wazazi wangu tate na mama, nabinda nami navyaa ushauri wangu kwa wanangu wa kivyee, navyo ushauri wangu kwa <hesitation> mwana kwa mwezukuu langu la kigosi maana mwanangu akivyee, ne aho ushauri wangu ule kwa wavyao niyikuwa nao, nami nami nkushauriwavyo ni hivyo kivitoza, kama nkivitoza basi namishinda navyo mpaka nami <hesitation> na washauri nao <hesitation> ha- halikadhalika mchezo kama hivyo twashauriana na weziwangu basi twagu hamwe haya sawa sawa <hesitation> twaendesha Maisha <hesitation> tena mbwe nzito <hesitation> mwamwa akwawa aho mgima nete kaishia hakiyu teka doha viyuu teka sama teka ita <hesitation> hukooo unapodidima kutangwa koseka dange, tikaita nawada na kubinda aho shule ndo <hesitation> ha- haukupasi teketa koseka dange tekenda kutoza mimba ya mwana akenkigwa sehemu yakwe ya kuyima, kiya ntu heka zakwe kumi hado, kiya mtu heka zakwe hado hadadodo haukupata Hawa wana wayima mpaka hivi sasa pia, wakumwe wabaki huko sie tukundao huyo mzee akazeeka akaumwaumwa tiga gotoka kaya badala wanitie wabada huku wabwanga hao watatu, tiwa dada wahuko keseka dange waendelea na mambo yao kuyima mpaka hivi sasa <hesitation> ka- waendelea zama ndaa naonao <hesitation> wa- wakangia wana wao, wana wao nao waiba hivi sasa, kwa hiyo ne aho tekowa wahaka tikitako kuseka danga kwenda kuyima kuseka dange maana huko <hesitation> ka katina minda ni mvipa ko panko, mbondei hamba mvyeeka vya mkozi, kama ni mvyeeka vya mkozi kio muda wa kuyima kama una wana washani chokeza cha mkozi chwada kumwaka ndaye mbadenda, kwa hiyo akaita huko haya muno kwa kondaa minda akupangiye wanawe ukayima mpaka hivi sasa kumwe waishi huko huko kauya tukuya kaha hata kweza kukaa kwa ajili yanyegazi kukaa nawe gazi, basi weza kugosowa nyumba za kabinda wauya huko, waishi huko ne aho